قبل ما تشتري سيارة أو دراجة مستعملة لازم تتأكد من المحرك والمكابح والأطارات والهيكل الخارجي. جرب القيادة وتأكد من أداء الفرامل والأضاءة. لاحظ السوائل خاصة الزيت. المهم بعد بالنسبة للسيارة أطلب سجل الصيانة للدراجة. تأكد من نظام الكهربا و المقعد إذا كنت مش متأكد خذ معك ميكانيكي بفحصلك السيارة أو الدراجة بشكل صحيح.